देखो भैया हरौ हम तो घर को खाना। या रेस्टोरेंट में कऊ पूछे कि का खावौ पसंद करौ। तो हम बाहर को खाना ज्यादा पसंद करै। वैसे तो घर का खाना सुध और सबसे आठौ मानौ जात है। लेकिन रेस्टोरेंट का खाना भी आठौ लागत हांइगो। कहें से कि जो चीज रोज रोज मिलत हांगी वा चीज उतनी अची नाइ लागत हांगी। जो चीज कब्हाउ कब्हाउ मिले सो वा और अची लागत हांगी। ईसे रेस्टोरेंट का खाना आठौ लागत है। चाहे वो कैसउ बनौ होयै। लेकिन वो आठौ लागतें हांगी। रेस्टोरेंट के खाना में स्वाद आठौ है तो तो खाना आठौ है। अगर स्वाद गड़बड़ है तो फिर वो खाना आठौ नाई है। हमे लेकिन घर के खाना से बाहर को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद हांइगो।